Noo tsemendi säändseq segäjäq ommaq iks <hesitation> hääq as'aq, selle et nä tegeväq elo lihtsambas. Ku tsementi pidänü õnnõ käsitsi segämä, sis lännü käeq varsti kats'ki.